<hesitation> Eo amin'ny agnatin'ny vôlagna araiky ampy telopolo zah mividy raha na mahery hely de mandany roa arivo isaka mividy dikan'izany eo amin'ny eniny aligny moyenne agnatin'ny vôlagna araiky.